<hesitation> Da mana ny kirany an i zay. Da mana gny k fiaignany avao koa da magna gn rambo filomanisany koa vasa <noise> satria i moa miay agnaty rano zay ka. Tsy da mitovitovy am fia regny avao gny fiaignany agny. <noise> Da tana anaty rano da mitovy am tana an-tanety etoy avao.